Kedzimbiree sɔɔlɩ dɩ gbeŋdzo. Mɩnɩsɩɩ na kedzimbiree sɔɔlɩ dɩ gbeŋdzo. Kedzimbinaá. Bé lɔ ŋadzɩñ ŋá gbeŋdzo? Ñ kʋ fɩlɩ sɔsɔ, ŋñ kperi fɛŋɛ barafó, ŋáá fóé ka kɔnɩ. Barafó kɔɔ ŋŋ bɩrɩyá fɛŋɛ lɔ ŋaá fóe ka kɔnɩ, báa ŋlɩ kala, bɩɩ ŋ wɛ ŋñkɔnɩ ŋawɛ ŋaá fóe ŋá kɔnɩ kaa deñna nɩɩyá. Bʋ yelé kedzimbire dzɩñ dɩ gbeŋdzo.